Araka ny eritreritrinakà zen̈y karazan̈a laoko misy a Madagasikara eto zen̈y, koa za mandiniky mety iô iô amin'ny <hesitation> telo-polo iô donko e.